تسليك حوض أو مرحاظ مسدود يمكن أن يكون عملية بسيطة بس بالنسبة لي أحس أنه وايد صعب، بس ممكن لو أتبعت الخطوات التالية أسلك الحوض المغسلة، الأدوات المطلوبة مثل المكبس اللى هو السيفون وسلك تسليك ودلو وجفازات مطاطية، وبعدين أستعد ووأسلك.